Kõgõpäält tulõ kaiaq, et termomiitri näüdänüq vähämbält alla hariligu kihätemperatuuri, mis om kolmkümend kuuskuus', et tuust võinu iks allpuul ollaq. Sis panõt termomiitri kangli alaq, oodat tsipakõsõ ja kaet, pall'o näütäs.